بنفتح الويب سايت حق جوجل، <hesitation> بنختار إنشاء حساب بريد إلكترونى جديد، بندخل البيانات اللى هو طالبها منا، الأسم و رقم التلفون، نكتب الصيغة اللى يبيها للإيميل تبعوا، <hesitation> وبس بنضعط حفظ، وا- وتفعيل للإيميل.